أفضل أني أعيش في عالم خالي من الجريمة الجريمة شي صعب جداً ويكون مؤلم جداًوالحوادث اللي نشوفها مؤلمة ولها آثار كبيرة على المجتمع وعلى الناس وعلى الأسرة اللي تكون عندهم هاي الجريمة والجريمة تسبب مشاكل كبيرة على المستوى النفسي والعائلي.